cher mod cuando qaqab'anan che laj k'asalek aj otz aj otz kajki'kitek y kajb'usnek o otz qaqa'n chiran qapensar aj k'asalek entonces qaqaj qiib' qaqaj li otz o li utziil chel qapensar re kajb'nek kajwa'katek